oyi minian a o hu'e te ani we sin be mu ɲu ho dan-wa mu ɲu yi va tuma-nɛ a o lira ho yo de'o te a ɓu'a bua cinq minutes cinq minutes ɲu yi tu'u <noise> a o <noise> le mu ɲu ho ɲa'a wa a o barada binu'in ama o o su'aro mu ɲon'owo